Ny fomba fanaova azy maka lafariny, maka atody, maka sira, maka siramamy, fa mandeha amin'ny fahatsiny aby raha abiabay io e, la aharoanao tana raiky, aharonao finga boly raiky ao? Da asianao rano tsikelikely igny la petsapetsahinao tsy atao madity be ee, fa ataonao madididity kely avao. Ataonao misy hotazomy zany. Misy hokosehy lafa bakeo, vitanao zay asianao, aveanao eo i hiandrihiandry folo minitra eo, <noise> fa mitetiky koa anao amin'ny sisisny ao ny hena ataonao fanagarony, ny poivron ataonao agnaminy eo, mitetiky <noise> ny fromage apetakinao ambony eo, ataonao amin'ny vilia mankataoka koa zay. Tapitsy ny fotoa ijanoany, hosehinao amizay i. Ataonao izay hazahoany pozy boribory igny vitanao zay apetrakinao eo. Ny sauce votabia ataonao eo amizay i fangaro nomaninao aby igny la apidirinao anaty lafaoro ao.